ப்ளாஷ் லைட் யுஎஸ் ஆங்கிலம் அல்லது எலக்ட்ரிக். டார்ச் காமன்வெல்த் ஆங்கிலம் பொதுவாக டார்ச். என்று சுருக்கப்படுகிறது இது ஒரு சிறிய கையடக்க. மின்சார விளக்கு ஆகும் முன்பு ஒளி மூலமானது. பொதுவாக ஒரு சிறிய ஒளிரும் ஒளி விளக்காக இருந்தது. ஆனால் இவை 2000 களின் முற்பகுதியில் இருந்து ஒளி. உமிழும் டையோட்களால் எல்இடி இடம்பெயர்ந்தன.